<noise> Gn turkoi moa da <noise> Musulman reo. Mana ny Mpanjakany i; da gn Mpanjakany io gn tena agnisan'ny manan-karena am mpitondra ambonin'ny tany.